Miɗon adda'en be yaya'en yari shappanɗe ɗiɗi, miɗon mari minyiraɓe yari sappo, duɓe maɓɓe nii ta'ahauti yaran shappanɗe nai yahugo shappanɗde joi